اذا كنت مضطرة اعيش في جزيرة بالصحراء لمدة عام كنت بختار خمسة اشياء مهمة مثلا خيمة مقاومة للعوامل الجوية عشان توفر لي امان ومؤنة غذائية كافية <hesitation> لازم اخذ معي اطعمة محفوظة لفترة طويلة وادوات تصطهير المياه زي فلتر مائي وادوات اشعال النار زي ولاعة وجهاز تحديد الموقع.